<noise> dikin bit kakapat ku di ji an kɨ dom ta tong ɗi a mee mbi, pe mbi ni shine a man an a ngu mar, an ku njep, an ku njep, ɗaa sak mar, an ku njep. An kaa kwat makaranta yi <hesitation> jep ni mop, tɨ mop so kiken ɗi dikin bit kakapaat ku ɗi ji, ɓe an kɨ dom dikin ɓit dee ni ɓe a tong se taa so sar njep ni ɗi, ba a sat a te kwan a wa a ki ɗi a mee makaranta ku kɨken di mwase muw. Amma an kɨ dom ɗikin ɓit ku ɗi ji kakapaat, kwan a tong se taa so sar njep ni ɗi. A bam gurum ku pak mbi ku njep mop khi ɗi ji ku peh kwan. Kat dang a cin ngung, ku taa bam, taa kwat makaranta ɗi yi njep dee ni mop, tɨ mop so kɨken ɗi, dikin mwase har ɓit kakapaat dee ni, dang sar na ɗi kat di kang khinok, kwan ma mee, kat ɗi wul bit kakapaat dee ni, kwan a tong di se Kwan a tong ti njep mop di wa pee ɗi kwan, kwan kɨ dom taa so kɨken ku lapcin muw, pe daa put ɓe a ki a mar, ba an ku mee ɗak cin, ku dang an ku mee dak ni, kwan kwa a te an ku mee dak ni kwa dak cin cin muw. Baa mbi. Daa sak a mar dee ni, kuma dikin sak dee ni, ɓe ɗaa, a dikin mar ku ɗaa sak dee ni baa ni ɓe daa kat ta nji a peh rep mee mbi di yi njep ni mop tɨ mop ki ɗi kɨken, ɓal man mwase a njep dee ni mop ku na le mop makaranta, ɓe kat mee ɓit kakapaat, dang na cin mbi ku a iya cin ni ɗee ni njep dee ni mop ɓe kwan a tong a mee be jee, mbi naan leng ar mop ɓe kwan a tong ɓe mop pe nji ku mbi ku kwan a mbam kaa na ku ni, ɗaa tong se tɨ ɗaa so di a sar mop se mwase se. Amma ɗikin mwase an a ɗikin lapcin, ba an ku mee ar ku a te a cin mee mbi ku ni se semuw. Bit kakapaat an ki dom ta tong ɗi a mee mbi, an ki dom ɗikin ɓit kakapaat dee ni, ko ya ɗikin mar ku an kɨ sak ma, ret na tara mee mbi des a den ku ɗi tong se kat ɓal man di baa jee ɓe daa so a so mbi dee ni, a ni a mbi ku an ki pee ɓalbal kat wul sisedee ni mop dang naan leng ar Ɓe kwan ma ba mee ngu, a bam mee ngu, an ki ɗom ɗikion ɓit kakapaat dee ni ɓe kwan a tong mee mbi tɨ daa mbam mee ngu, kuma a mbam ni a ɗikin mbi ku kwan na cin kɨken na, na cin kɨken na, mbi ku an kɨ sat <hesitation> an kɨ dom sat, sat yi <hesitation> tong man mwase ɗikin ɓit kakapaat ɓe ret a tong ku mbi sar na, ku rep mee mbi sar na, tap a tong a ɗikin wen mbi muw. Be a tong ku mbi sar na. A tong a ku mbi ku di pan gong konok na, kat mee ngu ji ɓe a mbam ni ɗi ar ku ɗik. Ba a tong a ku ɗaa ki a reng ɓam yi mee pee ngaa ngaa, ka ku mee lokaci ɗaa ki a reng yi mee pe taa mbam san ɗi muw. Ku kwan a tong se ɓe kwan a ɓam mee ngu, don mwase ɗi wul mee lokaci ɓe daa ki a dang mee mbi po me ngu ta ki a cin njep pak mee mbi ku an kɨ dom cin ni ɗi. Ta kat karuwa ɗi, pe ba an ku ni pwet sar na muw, dang mwase dang ɗi wul kɨbukun ɓit kakapaat dee ni ɓet ret a tong taa so mbi ku kɨ dak ni cin ɗee, ɓe ɓal ni na sat a ni se, a ni a makaranta ku a kɨ kwat ni njep mop tɨ mop ki ɗi kɨken, kat mop ki kɨken dee ni ɓe mop naa an, kat dang kakam pee kenan, ɓe mop naa, ɓe mop iya naa kwan, ɓe a mbi ku a kop dee ni, ɓe ɗi le a tong a mee mbi. Kat dang yi mop te a ku di a rep laa ku lee ɓe ya sat a te, mai yuwa an ki ɗom ta tong ɗi a mee mbi ɗi se, dang mwase an, ba an ɗi a laa ku lee muw, yaa sat a ni se a te na riga na le njep mop, mop ni lap kɨken man ni. Njep mop ni riga lap kɨken man ni mwase. Baa an ku mbi ku a iya a sat a sat a te ga shi see mwase muw, pe mop ni riga lap kɨken ni, toh mwase dee a mop. <noise>